ما أعتقد أنه شخصية تاريخية واحدة راح تكفينى ،إننا لآزم نحكى على التخصصات اللى أبى أقابلها أول شى ،مين راح اقابل من الشخصيات العلمية عندى لستة طويلة ، مين راح أقابل من الشخصيات السياسية ، الشخصيات الفنية ، لكن تحكينى عن شخصية تاريخية واحدة لا ما أظن راح تكفينى أبى زيادة بعد.